ndo sukajo to yadake heuti balagake minon fulbe <hesitation> ngo'o ko hani wada to tafai ndebbo mo njoddo tondara surbajo anda to haliji sai bincikake haliji hanko on ko surbajo on haliji mako no wa'imo natsi ndona mo natsakimo won hakkilo na mo walato ndi fu hani sukajosai mbincika ke ndi taumbinci ndi mbawo ndon kanboto mbagai sai ndara wuro margo mutunci andugo mutuncin njamare"mar wo wuro" margo tarbiyya ko bacci tarbiyya ngan ndume to yadake e mbagai mbi mbi ngel nogel mariri tarbiyyano njoddori nda e magel fu soroje emmagelnyandere wondea'andina on narratangan ndume mbe ngala tarbiyyambo nyande <hesitation> mbo bacci ndin ma ndi ummatako e tarbiyya hanjum hokkata abinan suka mbe to ummake tefuki roibee ndara bacci wuro margo tarbiyya entare kimato ndo ta yai a tefai bacci berajo wuro ngon berajo wuro ngon ta mbagaitoh mbe ngatta gagoddum ndum wi'ata wai gutsuri tsomendum watta kai wane kaza wane tufi njomi wane ntufi njomiamma bo ta tefai to sai a tokki sai a hokki saroje emma shawarami tefai mbi wance mbi waneno hali mako no hali wane on wa'ito toh daga saroje en mada mbe wursai mbe hokkima shawarakai wane o wuro wane fa mgo wala tarbiyyata tefi mbiyibe a'a wuro wane ngo won tarbiyyayau tefoi mbiyi mbeko bo minon fulbe ma a yata tefana hore mada ndumma tausaroje en ma ndeppoto mbi'a yah tefa wance mbi wuro wanendume hambe andi alaka mabbe no nbe ummiriumurni ndum hokkata mayau tefu wanceko bako njaha tefa wance on ma sai saroji en ben sai mbe njodo hakkude mabbe mbe ngeutakai " wa wa abinan" wane am o hani kauten mo e wance madaahh ndon kam ai ndum hani ndum hanitoh to an kam a deppi sai ndum warandum wi ma ndum hauti ma entare mbi wanewance mbi wane sai njahaabinan njoddo ndontoh e nane kan ma ko ayidi ayidi to dai saroje'en kauti hundekauti mbangal ko on ngida sai ngal wadi non bo njaton njodoro ndone non ndum har kowa hepta mbandum eh hushitoh zaman e firlito e firlitosai ndum warti njon to yadake saromayi ma yau tefa wance mato fa yahi hakkilo ma to hoshayi masai ngarta mbi'a kawai ndum wattato hanjum sai ngida saroje en mbema njambe dali hautaki bacci sai dai an ko ngaddu nda fu ko subbanda hore ma fundum boddum ndon wodama ta subi a subani hore madandon tobe ngi mbe bawai mbe kada mbe mbawai mbe kada ta darake ayi an a hottako daudonsai mbe mbi'a to yau wadu ko hemmafu an tefiminon kam ni nda shawara min kokku matoh minon fulbe ndi dama arande min don tokkisai sai min ngari min lismani saroji en nda ko min ngidato ta yidi a lokacire nden mbida nda ko ngidda ndumma sai mbe mbima to min nanindum wita ma ko kaye sai ndum wima min nani ngan ndume lallai ndum andi fa a heuti mbangalto hambe bo sai mbe ngada ka wakki nazarimbe ngada ka wakki tunaniwane bi ngardo wi ndako nyidi o fahndaren ma njahen kauten ma e wane "mb mbi mbi" mbi wanceen kauten mo mbi wance o en kauten mo mbi wane a'a to en kauti mbe fa hakkilo mabbeyadata <noise> to fu edun wadadito njon nde zaman war firlitisai ndum warti kawaito yadake an eganshi ma ta yi mberajo fottan ndoma sai ngara saroje en mada kawaigoddo kawai warai hokka saroje en masai njoddake a nberajo sai wara wi'a fa nda hanjum nberajo tefatae wuro wane enndum yaha ndum nyamana ndum kesumno nane mbo kowa andi san ndum tefi izini tau ta ndum wada da ndum wada da ndum njodda e mberajo on matoh njon nde zaman firliti ndon yata ndoj tefa izini mdummaamman njode ndum habi ndum hebi shanji yel ngongel kambota yidi mberajo on ma sai on jahi on ngoddakewon kodun wi'ata genotypegenotype mon yadi na"to to to to" yada "to to t" to genotype mo don ndum wi'on fu ndum SS ko AS sai ndum wi'a to wala mbangal hakkude mo donto njon lallai mbe zamanuru firlitake ndon ndon wadadiko njaha tefa mberajo sai on njahi asibiti likita goddake on tabbitinio on ndayai ngel sikila na on ndayatada ndum warta kadibo ndum njoda ndum ndara nandum warata dokkalto ndibo ndi ngari kesumabinan ndum waddi zaman waddi di kenan